Ri wa ri wooy qatz más e kin kintij teq kin loq' nqaan más jun jun nima rch'oqpi'l tya'j la wotz'maj tya'j kb'ixik chre, kun k'o tya'j e naj petnaq wi' cha' are'ri'jun tya'j qatz kin tz'noj wa kin tiij e uche más ki'rtijik ri tya'j ri' sicha'qloq' i qtoj jrub'rjil, e kyo'quul chqe, kyo'qa'n puq laq, are ri wa qatz kin tz'noj teq wa'chi'kin loq'jun woy wi'.